<hesitation> apart jun jabon chik qyo'k chir ch'ajik i qch'aj <hesitation> chu piil ruk' ya', ruk' jabon i chuq q'ab' rech qaxte xpo'yik <hesitation> como ju uq <hesitation> xuq q'o rjil <hesitation> sicha' qil rech qaxtpo'yik qaxtel rk'ayb'aal porque si qa xtqiil raat kel rk'ayb'aal <hesitation> ya qautz chik rka'yxik ya pur saqpe'r rka'yxik entonces tqiil rech qa qa xtel ke ri'; i xuq ke qb'an chi riq kmi'x ke qil <hesitation> qa qa qya'qaj pwu rya'l jabon si xtqya'qaj prya'l jabon qa utz kelik rka'yb'al entonces tqil rech qa xtpo'yik i kumo are' ri qsaaq ri qyo'k taq wachi' kuj eek wi', como ke wu ojnaq'tlik ke xuj petik <hesitation> Uj nuch' uq xyo'qook chqiij i sicha' uj naq'tlik ke uq siempr qyo'k i <hesitation> chemo este <hesitation> qyo'k chqiij <hesitation> nab'ey te wu kmi'x tek'chi' wu uq i xuq ke jun to'q rech k'omo tchop wu uq rech <hesitation> rech q'us rka'yxik si no mesmo tchap riib' si qa xtikyok to'q chriij ewu kmi'x xuq ke taq qlo'q' qa petnak qa petnaq xaq ke ri' entonces qe qtz'iis rech este tkanj kipla buuk <hesitation> ju qkuerp chemo rb'anik xuq ke xtb'an ri kmi'x chqe